أني أفضل طريقة أحب فيها أنهي يومي أني أقرأ <hesitation> أي شيء <hesitation> دايماً عندي كتاب جانب السرير تبعي إنه لازم أقرأ فيه <hesitation> قبل لا أطفي النور <hesitation> و أنام. لأنه هذا يخليني اصفي ذهني يخليني مركزة بشيء ايجابي أقرأ خبرات حياتية.